اکټوپوس یو سمندري حیوان دی هغه اته لاسونه لري، او هر لاس یې بډونه لري چې شیان ورسره نیسي. اکټوپوس کولی شي خپل رنګ او شکل بدل کړي څو له دښمنه ځان پټ کړي. که خطر احساس کړي، توره مایع خوشې کوي او تېښته کوي.